විස්වාසය <hesitation> කියන වචනය <hesitation> ගැන හිතන කොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> එක්තරා <hesitation> බුදු වදනක්. ඒ මොකද්ද කියල කියනව නම් <hesitation> බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා <hesitation> විස්වාසය <hesitation> පරම ඥාතියා වේ <hesitation> කියල. ඉතින් <hesitation> පරම ඥාතියා තරම් <hesitation> වටින <hesitation> දෙයක් <hesitation> තියෙනව නම් <hesitation> ඒ ඇත්ත වශයෙන්ම <hesitation> විස්වාසය. ඉතින් <hesitation> මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම වගේ <hesitation> රඳා පවතින්නේ <hesitation> එකිනෙකට <hesitation> පවතින්නා වූ විස්වාසය මත. කෙනෙක් තව කෙනෙක් මත තබන <hesitation> විස්වාසය මත <hesitation> සබදතාවයක් <hesitation> දීර්ඝකාලීනව රැකේවි. විස්වාසය කඩ වුණු අවස්ථා වලදී <hesitation> ඔවුන් දුකට පත් වේවි. සබදතාවයන් <hesitation> හිතවත්කම් <hesitation> ඇගෑලුම්කම් <hesitation> බිඳ වැටේවි. රටවල් විදිහටත් <hesitation> පුද්ගලයන් පුද්ගලයන් විදිහටත් <hesitation> සාමාජීමය <hesitation> සමාජමය වශයෙනුත් <hesitation> මේ විස්වාසය කියන වචනය <hesitation> ඉතා බැරෑරුම්ව <hesitation> පවතින දෙයක්. ඉතින් <hesitation> විස්වාසය තමයි බොහොම වැදගත්ම කාරණය.